ما عنديش نوع مفضل، نحب نسمع حسب حالتي النفسية، يعني ساعة نحب نن- نسمع حاجات هادئة على اللاخر، ساعات كنكون متخش على اللاخر، نحب حاجات صاخبة على اللاخر، بش نن نفرغك، الشحنة إللي عندي وقت، الطاقة إللي عندي أغلب الأحيان ما نحبش نسمع موسيقى بالكل، <hesitation> نحب نسمع الأشخاص إللي هما دايرين بيه وندفعوا مع الناس المحيطين بيه. يعني الوضع حسب الوضع النفسي متاعي.